Ayasi kaɖi ɔ̀ŋlɔ pòo ùŋò nɛnɛ́ɛ ówó níɖe mi ìgbè màa ù wàgó le yìií màaba ŋlɛ ɔ̀yɔ mi so ùŋò lɔ nɔ̀ ŋɔtí èle úni kayi ù ɖòo gu uge, bàáa po màáŋgɔ ìtú bà kɔà ú nà nyú lóó, bà ɖò bàá ɖeɖè so íkle lèe bà só ɔ̀tìtɛ̀ ɔ̀sì nɔ̀lɔ bàá ni bulùnyo úni bà zé ɖi kɔùŋòlɔ ú nà zé yè zìwúzìwú kíbabanì màa ba kpalí ni ásmɛ blɛ̀ɛ gbɔ hé <hesitation> íkàfó ɔ̀lú nì ɔ̀tìtɛ̀ bɔ̀sì ùwàèbi le ká nyòo bèé yi ni ɛ́mbì nɔ̀mbà túɛ, úni bà tú íkàfó ɔ̀lú lɔ yili nyo ìbì, ú nàá ɖɛ ɖɛ́ɛ, ú nàá wulì flòo úni bàá yi wùubà wú únìnì ɛ́nbì lɔ úni bà tú so ɔ̀tìtɛ̀bɔsì èle úni bàá lilìnyo ɖɛ́ɛ́ ú nàá banìi íɖigbo úni bà zé ɖi ìgàcí ɖìigbo kɔ ùŋò lɔ nàanyà ìgàcí màa ówó be ni ŋè iku íɖigbo nàanyà, íɖigbo nɔ̀ɔ́ ŋɔ̀ni, íɖigbo nùegbè. kaɖi ìtímli yìiémi elíì yá màáŋgɔ̀ ìtù úni ùŋò lɔ nà zá nyu, bàzó ɖo kɔà ú nà zé yè blɛ̀ɛ ɔkpɛ ìtú úni ùŋò lɔ nà zé yè ú nà zá nyu, bà pó ɔti ìtú búá ì wàá nɔ kínì òwogo ni bìà bù ɖi ùwà màa ówó nì bùtɔ gbe bu zé yè. útàlɛ ɔkpɛìtú, ɔklɛ̀jɛ, màáŋgɔ̀ìtú, ìgozè bìsìtí ìtú nì áwa le búá bùsànduzè, ɔ̀kpìzè, uwele, ufã, bàá tutú so nélèe úni bà zé ɖi kɔùŋò lɔ ú nàzé yè, kása ú nàá zi zàa nyu màawu ɛnɛ́lɔ síã ùɖùtɔ màawu, ú nàcízèe elí ɛɖí èle ba sá ùɖùtɔ ɔ̀yu. úni ɛnɛ́ àámi ówó wàá mu ɔ̀lɛ ìfefe súù ígbɔ bu ɖàá banìi bù wàá tini bèe fè èkɔ̀ jí úni èkɔ̀jì lɔ káà.